لو كنت مضطر أنتظر الحافلة أو القطار لمدة ثلاث ساعات، أعتقد أني بأشغل نفسي بقراءة كتاب أو مقالات على هاتفي. بعد، ممكن أسمع موسيقى أو بودكاست عشان أستفيد من الوقت وأتعلم شيء جديد. إذا كان عندي إنترنت، ممكن أشوف فيديوهات تعليمية أو ترفيهية. أو ممكن أستغل الوقت في التخطيط لأعمالي الجاية أو كتابة أفكاري وملاحظاتي.